والله هاي مشكلة عندي تلفوني اربعة وعشين ساعة بيدي بس من انام اعوفو الحمدلله بس المشكلة انو انا عندي شغل بينو يعني شغلي درسي دراستي كشي بينو فمن هذا ما اطيق اعوفو وشوية اتنفس يعني انفه عن نفسي بينو هم انو حتى اطلع ما انو كلشي يصيغ علي ضغط بعدين